اكيد غاح افضل اختار الكلام بكل اللغات الاجنبية ، لان غاح يفتحلي ااااا ابواب كثيغا عالعالم ، اول شي اطيق اسافر لأي دولة اغيدا بدونا مترجم او مساعد من شركة سياحي ، وهمين اطيق اكون صداقات من مختلف دول العالم ، واطيق اشتغل باي مكان اغيدو لأن اللغة هي الأساس باي شغل.